Mti kwete muarandu. kwete mhesi. mkwete ma- mahesia aah ehh inamata msutu. kwete na ndo hete murundo nane kuya fashausho. mkwete msanduku. mkwete mtarakwa. mkwete mringa. mkwete mdale. mkwete ndo kwete nadoa na mm nasulu yatotumba tukatie katuku umbe. mkwete nshaabe namaktia rombo yovo foo. tuwe kagua razi sana nyundo mima mkichaa shamba sicha wafuruvaji souse kabo manatingle ngala shentukuandu mloule kaba. dekaboka baraka katate kaa ehh kwasababu hala weukolia ni mchanjie mtoto kiamila yemshika fum nyande weokolele mikadoloka sha kikaulia dakka iyofou vishindwa lakini hete mfumo wa wa rabe kila mwaka ehh kwauya jandwe kabwa kila mwaka lazima akabe nambavo. kama nakua wamekua wakasha mamambo utajenga mbatovo kolokolo tokia kolokolo mnyani kolokolo hikia kaba kieni kaba nambahia chakamoto kwa tumvo sogea pembeni voveshi kabisa amenkokwaba korokoro kila mwakati che kaba temi shanti. kwakola tiete kimoza lia mweresi watanua ukte <hesitation> mbahakunwa kwa kakolauja gana haliando iiche kaba na mweresola smo kabwe <noise> vili kwasababu sidekun mmakitiala veshi nagadu sakaba mdua korwa na sowari wamekumve eee vendo vamekuva kasha ve- ve- verusa shimdu shafo viende venera tikiho wakakolya kul- kulwa kuteta mndu shave veshira wakasandia wakachauksi sinda mtivio ndo seka sana ishindo choose fuu kakamata kwawe era ndo kushavo.